طبعًا تسألني عن نوع الموسيقى المفضلة لي، أنا أحب أسمع أغاني خليجية مثل أغاني راشد الماجد أو عبد الله عبد المجيد عبد الله، لأن تعطيني إحساس بالراحة بعد أحب الموسيقى الهادية أو الكلاسيكية، إذا كنت في مود هادئ وجميل وبال مرتاح.